Ngjyra argjendi më kujton teknologjinë dhe inovacionin. Është një ngjyrë e zakonshme në pajisjet elektronike dhe makinat moderne, çë transmeton një ndjenjë moderniteti dhe përparësie.